Marobe folera magnana loko hita amin'ny arc en ciel, ataoko ohatra foagna zao hoe rôzy ah megnamena, de raha mavo izao izy kara ny tournesol <noise> fa zah mo zany sy de mahafantatra folera maro karazany de zany fô alongany zany ny fahafatarakoa ananjy eh.